که ماته دا <hesitation> دغه راکړل سي اختیار یا صلاحیت چې زه به یو مار و ساتم په کور کې. داسي مار چې زهرجن نه وي او یا هم که خرګوش نو زما انتختاب به خرګوش وي. ځکه چې زه، نه یوازي زه بلکی عموماً نیوي فیصده پنځه نیوي فیصده انسان د مار څخه ویره لري. حتا ځیني داسی کسان وي چې طرح یې ځیني کیږي، کرکه یې ځیني کیږي او حتا په نوم یې نه یاديي. په دې خاطر یې په نامه نه یادیي چې په یو داسي په اصطلاح <hesitation> داسي موجود دی چې ډيري، ډیر نوعه یې زهرجن دي او خلک یې وژلي دي. نو که چیري ماته دا صلاحیت را کړل سوي چې زه به یا مار و ساتم او که خرګوش نو زما انتخاب به همشه خرګوش وي ځکه چې خرګوش نه یوازی د رنګ د نګاه څخه ډېر په زړه پوري دی بلکی په ډېر اساني سره دوی چوچ هم کوي.